उड्काचें जोर पौळ्ळयांक सोबीत दिसता। वोयर थांव गॉसगोसांव व्हांवीं उड्काचो। आवाज ऐकून म्होंन उत्सा येता धूधसागर। जोरिचें उडक व्हांवता ते डेंव्हा धूधां भासेंनं। दिसता ह्या उड्कांत न्हावपाक लोक पोईस। पोईस थांव येता आपल्या इच्छत आणी घोरचेंआं। वांगडां जोरिर वोंचपाचो अनोंद वेगळोच असता।